Áñkáná ádé ùnám ébód. Únám ébód ámá átém ányé ányié ùfik ké áféré, ákékámá ányé átém <hesitation> ádán ásiò ùfík ámmó ké ádán ádé ágwó áfíké, ámánùñ ábén ányé átá ányé ùnòfíén sé áfò ájém k’ídém, áfón ákán énáñ, énáñ <hesitation> ángié ákpóñ ányé ákpóñ k’ídém, ádé ébòd ínyiéhé ákpóñ né ánéké ákpón k’ídém ámmó, ánùñ áném sé ágwò ákámá ábók áféré, sútó áféré áfó jéjém íbók, áfò úbén ébód ákámá úbók, ùnófién íném áfó jémmé k’é échid ádó.